Tra dexe menuti saiò ancon chì à fâ ste bellin de fraxi, se no me vëgne un coccolon primma, perché no poemmo mai dî de savei quello ne succedià, però ecco, vorriæ ëse in Grecia, in sce unna carrega, à ammiâ o mâ.